Lijako ikavi ipuere vaera opaete ivira reta ani oguambi reta ipuere vaera yaikiti pipe aniara ñapeataesa, aniara ñane karaikaraiesa esa kuape ñañono jeyae kurai yambojiriri yaikiti pipe yae täta ipiu oguambi jare ipiu tenda reta